एका एक्सुरेआ द्वीपार खाजनाचो नक्सो दिवुन। भने तेआ खाजनाचे सोदिक धाडलो चारुई। वत्तानी रन्न असले झन्वरणचो आवाज येतालो। नोक्सा संगता ते वत्तें हानवें फुड्दें पैलवल मारलं। फुड्दें वेटोच एक आडलें मोडलोलें घोर म्हाका। दिसलं हान्व भितर सर्लो भितर सॉरटाच माका। तीन धरा डिस्टी पडलीं हानवें जाइते चिंतुन मोडलें। धार उक्ते केले भितर बोरोच दुवोर असलो मका। गुं आली डोळे उक्ते केले तेदनं हान्व म्होंजे घरांत असलो।